जो किडे मकोडे होते ह। वो भी अलग अलग से आवाजे निकालते रहते ह। जब वो अपने साथी को बुलाते रहते ह। तो वो आवाजे करते रहते ह।